أعتجد إنى أفظل العيش بسفينة في الفظاء، السبب هو أن الحياة في الفظاء تحمل الكثير من الإثارة والإكتشافات الجديدة، وجودى في سفينة فضاء يعنى إنى أستطيع إستكشاف الكون ورؤية الكواكب والنجوم عن جرب، وهذا يفتح أمامى أبوابا للمعرفة والمغامرة لا تنتهى، العيش بسفينة فضاء يعنى أيظا إنى سأكون جزء من تجارب علمية تكنولوجيا متقدمة.